דא- ס'דא זייער אסאך פירמעס פון קארן. ס'דא פארד, האנדא, פאנטיעק, קעדילעק רולס ראוס, פארש, פעראריס, לעמבארגיניס, דשעגוער, לעקסוס, קרייסלער, דשיפ, בענטלי <hesitation> אודי, עק- עקורא, היונדיי, <hesitation> און נאך אסאך.